<hesitation> punna nakke iya ku pileang intu otoa apalagi kang ka punna otoki iyaa anre naaa bosi ki anre naaa hambangi ki allo nampa kulle ki pole lohe injo rate a'dongko, <hesitation> punna rie rie la rilampai injo <hesitation> a'rurung ki bijayya <hesitation> <hesitation> injo punna a'rurung ki bijayya do <hesitation> ballo to injo ka punna se're otoki injo lampa-lampa lere injo mange apalagi ka punna oto anu to intu oto pikke a punna maingi paneng injo oto pikke a ri pake mua' <hesitation> batara injo punna maingki nyappe, mua' punna kaluku injo mange kaju nuu <hesitation> ka punna minjo ri balu anua apalagi kang punna nu lohe injo oto pikke a injo-njo ka nu ballo nu kulle ta lohe na mua' sisalai ka punna motoro iya apalagi ka punna a'teke sisalai nampa injo pole ka punna <hesitation> lampa a kunjo mange rii morowali dongko oto'a, <hesitation> kulle ku itte kamanakang ku kunjo mange dongko oto a nu ballo pole risa'ring iya itakki lante do anre <hesitation> anre injo pole na ki sessa iya do ka punna ti'dudu ki kulle ki tinro-tinro rate ri oto, ka injo ka punna perjalanan jau ki injo <hesitation> ka nu lere njoke morowali do e